Sosial media iso tun lai edik kan edik tolo tukaniya hei. Nikata hea. Nilingin kan man pokan man tehe niya hei. Tun lai kan nule paa bula kan omdawa renta hea kan oma. Nzii ngatanga zaatlin kan tukan mandan tina niya foo niso kan taan edik santiin kan ni toa. Kan mandan pokan tia huna hea mandan kan tiam lau niya. Kafaan hea tia nta si iso tata ka kan mandura niya. Tila ole kan taan mboina tisa mboina tia omdawa na kan lua tola nga. Nzii khazir na huna te pokan zir ngai lau ole hei. Foon tia tia sosial media hea kan posa nga miho video sekan ena nga hea tia nga hea timepass na tur tia kan mandura niya. Kafaan hea tia ngi tsa lau ni. Kafaan hea sosial media hea iso til tsa. Til tsa taan pokan man teha google ato ngin ka til mamo kan mamo til ta tiki kan en tola niya. Tia hea til tsa lau. En lau tola ni.